Mepj po kyjn abotan siantsir nye dj po a cda hc yi no mu na wiadze nyinara yi nam dzi, csan so yj kwan kor a cma nkorcfo bi tse dj apofo na hcn a wctcn nam nyinara nya edwuma yj. No mu so na nkorcfo tu nkyen. Mpjn pii no mpoano ahorow no wonya edzidzibea na adze wc hc a nkorcfo kjgye hcn enyi wc hc.